<noise> is s'karang ini cuaca paleng seng seng-bagus paskali'ee, katong di ambon ini beta rasa kaya katong lebi banya' ujang kaa? Padahal ini kan musim ini kan su s'tiap bulan stiap baba babarapa-bulan tu kan su ada harus musim panas, musim ujang, tapi rata-rata beta s'lama tiga tahun ini ni, katong di ambon ni kaya lebi banya' ujang, daripada panas, yang s'karang ini saja yang harus panas, pasti saja ada di sat-satu waktu tu sore kaa kadang nanti di malam atau di pagi pasti ada ujang na cuaca-cuaca model kaya bagini ni kan bikin panyaki loko katong ni model-model kaya b'ni baringus, babatu, kapala saki, karna model cuaca model kaya begini ni, jadi memang cuaca ni akang b'ruba ni ya katong seng bisa salahkan dari pencipta tapi memang katong juga, kesalahan katong dari manusia memang deng dunia ni akang su tua lai jadi, akang su seng apa ya? Seng pas deng yang kaya dolo-dolo lai kaya dolo-dolo ini kan orang tua-tua bilang kata, bulan ini ni su harus musim timur, bulan ini ni su harus musim barat, tapi kalo katong mao pake akang deng dunia sakarang ini su seng bisa lae. Akang su bergeser, jadi yang harus nya musim barat <noise> itu <noise> kotong <noise> kadang-kadang masi rasa musim timur karna memang, akang masi ada rasa musim timur itu ada ujang masi ada jadi, cuaca s'karang ini akang su seng su seng-sesuai deng kaya katong dolo-dolo kotong pung orang tua-tua dolo-dolo bilang lae, akang memang su berpindah akang su bergeser <noise> jadi, <hesitation> apa ya? Tana seng menentu, kadang katong dari rumah ini, ada panas ancor ini, tapi pas sampe di di-kampung tetangga dua't dua-kampung tetangga, ih tiba-tiba ujang! Eee ini bagemana? Padahal ini kan su panas, tapi tetap disitu di sekitar itu masi tapi nanti maju sadiki lai su seng ujang lae, pulau ambon ini kan talalu kacil dolo itu, kalo ada musim panas, ambon ini bahkan maluku secara umum, itu pasti samua nya panas <noise> tapi seng tau kanapa s'karang ini, yang katong bilang katong beta waktu kac-kacil beta dengar tu di jawa sana itu, di kampung a ujang, itu kampung b seng ujang. Aa itu beta pikir wajar karna dong sana kan daera basar to, pulau basar deng apa ini tapi, katong pulau ambon kacil <noise> ini, dolo itu beta mama deng beta bapa dong bilang itu bet tanya dari dong lai to kalo musim ujang itu bagemana? Musim ujang itu samuaaa dari alang sampe di laha, laha sampe di apa ni samua tu dapa ujang samua tapi s'karang ini, ujang di beta kampong, <noise> maju di dua kampung ka sabala itu seng ujang lae, jang bilang dari dua kampong, poko nya kaluar kampung sadiki lai seng ujang lae, tapi maju sam maju par satu kampong lae, ujang su su-ujang disitu lai jadi, katong pung kenal ujang ujang-ujang-yang orang bilang ujang-ujang lokal, itu carita orang tua-tua dolo-dolo seng ada ujang lokal di ambon pulau ambon ni talalu kacil jadi, seng ada ujang-ujang lokal di ambon itu, tapi kenapa sampe ada ujang-ujang lokal? Di batumera ujang, di kebun cengke seng ujang, abis itu di stain ujang, di <hesitation> apa? Ahuru sana seng ujang, padahal seng kaya begitu, aa memang cuaca ni su seng, su seng-pasti lai, akang su seng orang bilang seng dudu dapa nat lae, akang su b'rubah, karna memang, ulah katong manusia sandiri oohh katong tabang pohong takaruang, trus. Banya industri-industri pabrik-pabrik basar yang biking apa? <hesitation> akang pung pung-asap-asap itu nae ka langit biking biking-apa cuaca ini akang su seng sesuai seng tepat sesuai dengan yang semestinya jadi memang, perubahan s'karang ini, yang pertama karna katong ulah manusia, deng yang kedua mungkin karna apa? <hesitation> dunia ni akang su tua ka'apa? Jadi, akang su seng pas di akang pung tampa lae, jadi posisi waktu, posisi musim, posisi apa? <hesitation> hujan, panas ini akang su seng menentu lae, jadi memang, katong seng bisa seng bisa pastikan bahwa, oo sa ini hari ini seng ujang, seng bisa skarang ini! Takajo'u ujang! Eh yang tadi nya katong berharap ujang, ujang akang seng turung, padahal memang waktu nya pas musim turung ujang, tapi ujang seng turung-turung, naah susa itu di situ yang dunia skarang ini jadi memang, apa ya? Katong seng bisa salahkaan siapa? Tapi memang yang jelas bahwa, karna katong sandiri ulah katong manusia lae, jadi memang. Alam ini kan memang, dalam proses mungkin dalam proses <noise> pergeseran e', jadi dia lagi lagi-bolong dapa tampa batul karna memang, beta dengar-dengar itu, apa? <hesitation> dalam kurun waktu ratusan tahun itu kan bumi ni kan akang harus <hesitation> apa? Berubah akang akang-perbaiki akang pung diri sandiri begitu jadi memang ini waktu-waktu s'karang ini memang, waktu dimana akang lagi-akang lagi apa? Perbaiki akang pung diri, <noise> jadi memang cuaca seng <noise> menentu s'krang ini.